Ong poringii, ong mongko, tiko ong mongko hiya hekowonin ngawah kukarei tuhah, eneke ko kui pokong kuino, o'ko ngohetong ho nong piniwah, toki tiwongori ong ongi ko tiki tukonoki ongi ko poringugun tiki urukonoki oruhewakong tiko ong nommai mongko hiya hekowoning ngawah, ongyori yaki kingking pohurah. Tiwogori pokong ko <hesitation> pokong ko pooki mukoheton tiki meng heko noki, heko noki ong tii ponni ngori ong hikai uwa irangah tuhah noki, impa kui ko hoyori meng nommai toku kimmong ngori, munu honna yewoning kui manni hapatah, ho pokong pooki tii mukohetong toku ro'tewaterong. Tiwongori ong poringii mongko tongung kong hiya manni ong, aii nohungung yaki kukarei kori koto. Tiwongori ong o'ko yaki pooki kuu onyori pehkita tui kukarei kori o'konoworokong noi potingi nahkong mongko. Tiko hoko nohugon pehkita tui ongko enekeko ho nong hiya mirahu tewah, tiwongori hoyori kingking koto pihah. Tiwongori ong poringii o'ko tiki ngokonoki, pokong hakuh ngokonoki. Pokong haku ngokonoki ho nong hiya mirahu kuino piniwah ho, tiko hoko hekowoning ngawah ko ongi orohah noki ong haku ngokon. Tiwongori ong ingina huitong, raa huiton aii tuuitong ingina kiko topu kukuitong, raa kiko tuitong. Tiwogori oh kukah riku, kuinoko honong piniwah nong nongmong, ho nahah, raa kiko tuku, toku hinguheton, inginakiko tuku toku koporonnoh pogipogiroroheton, tiko ho nommai kukah riku, hah oh poringi kukah riku kuinoko ho piniwah ngokong. Eneke ko ho pokong haku ngoheton kuinoko ho itikaiwah, puhah koriki yii ngoheton manni roki nokui ong kui manni itikaiwah hoyori poti nee ong haku ngopenong, ong o'ko ngong haku ong kuino omung toku hinghiyu ong ngong pooki hongna'ro hurirorohetong. Impa tiwongori poti noi monoihetong ong mongko, poti ong ho kui potuwana ongyori maikupa honnah, onyori hiru mohko onyori kui honna nommai toku kimmong. Impa poti ponnangi monoihetong ongyori suwampu tuhah, ponni ong hikai tuhah, oo uwa ong potuwana huruwii tuhah. Tiwongori monoihetong ong o'ko ngohetong haku ngohetong ho kiuno timung nawa' munugori ong hiya irangah tuhah, hiya rinarina tuhah. Tiwongori nohungung ong aii nommai tiwori manni kukah ong yaki mongko. Ong haku ngokong pokong, ongyori pokong patuwana ngokong, manni yaki kukui ngokong, toku ho nah tiko ong a haku ningii ngongong ongkoh ong pooki heko noki sep ngowohnoki tui piro hongna'hetong tiko ongi heko kotoh ngawangawah noki, ongko aii nawa' koh poti haku haro'ku hiingi heuku haro'mo puhetong nawa' ko poti aii ong hing ngowoiyinite kuino kini'ku ho pokong pooki tiki puhetong, tiwogori ongyori kiuno honnah meng impa enekeko hoyori aang honna ngomong toku hoyori ko aang pehpehkita ngomong, tiko ho nahah kukah toron poti turong koku poki oh puhetong. Tiwongori nahamong kinkingite yaki meng tumong, hiya tiworiko, enekeko hoyori kiuno ngohetong ongyori meng aang honna ongi hiing huingite toku namah ngoyeuhetong enekeko. Ho kui honna ongi hiing huigngite toku raunghetong, tiwongori nahah kong kiu ko ongyori meng piniwah ngokong, aii nawa'ko nohungung yii roki neki nohungkong piniwah kori meng ngokong. Roki hoi pokong kingking yaki tuui nahah kui omung ningii ong haku ngosing, aii ong ngiko hiing huingngite toku nommah ngoyeuheton aii hoyroi timung ngoheton. Impa ngohe urukoh owokoh ph uruko piro sekisekin ngorohetong. Owo heko poo uwah noi turono nii topung kuung tuhahno, ho uwa heko poh ewa uwah noi oh uwa nai monoheton oh uruwii, hikai uwah noi monoheton aii tii poru'hetong. Tiko hoko nahah kukah turong, nii <noise> ongi ngong pooki toku nuyu, ongi nommai monowang ngite ro'tahe huhewamo itaku ongi hapari tewa'ku sihammo sihaheron. Tiwongori ongi mongko ong haku ngoheton poti onyori potuwana noi ongkoh hiya noi timah pooki irangah tuhahnoki ngohetong, tiko hoko nahah kukah nii heko mimo ong ngong haku sihupenong, impa hoiko tiwah inakaheron. Tiwongori ong yaki hiya manni kukah, tiwongori nohungong monoihetong tiki hekoki musimannoki kinkonni poringii tiwori pokong haku monoiheton. Nawa' poo'kite tanoki pimo manni monoihetong ho hikai tiki rotikoroku oo uwa uruwii yii oo po'yapo yii ratikoroku, tiko hoko koto nommaiki kukahki ho pokong haku tii sirung. Tiwongori aii haku noi monowamoh nahku taroheiton poo'ko ho hiya irangah ngung urure. Tiko hoko mongko pokong haku, tiwogori nohungung manni aii inagah.